ايه انحدد نجاح العمل الفني اذا كان هومثلا جيد او مش جيد من خلال محتواه. هل المحتوى دا هداف ولا مش هادف؟ الطريقة اللي اتعمل بيها العمل الفني، هل الطريقة دي مناسبة وملائمة لكل فئات المجتمع ولكل أطياف المجتمع من غير ما نبقى خايفة ان هو ميتفرجش عليه الأقل من تمان سنين او تمانطاشر سنة او لا، وفي نفس الوكت ان هل هو وصل للقاريء او للمشاهد او المستمع على حسب نوع العمل هل هو مكتوب او مقروء او مسموع او مرئي. فالبتالاي محتواه، محتواه فيه رسالة هادفة بناءي انا هنقدر نحكم على العمل الفني دا على انه جيد.